اكيد غاح افضل التقدم مئتي عام إلى المستقبل ، لان اغيد اغشع التطور اللي صاغ بالعلم ، واشون صاغت الحياة ويصب وصلت التكنولوجيا ، ويجوز اغشع حلول لمشاكل اليوم ، واحتمال اغشع كن اكتشفوا كواكب يطيق الانسان يعيش عليها ومتوفر بيها كل شي للعيش.